Alura al e 'na materia che generalment a scola a së stüdia, però a s'aprufundis pa tan, al e pa 'na materia ch'a pöl servi ën la vita dë tüti i di, però chi a ie co chi che al a ël balin e cuindi a va avanti a stüdié